في يوم من الأيام، جابت عاصفة جوية سفينة جديمة على شواطئنا. لما هدت العاصفة، وراح الناس يتفرجون، لجوا السفينة مليانة ذهب وأحجار كريمة، بس مع الكنز، جابت لنا أسرار غريبة ولعنات جديمة تتوقعوا؟ هل بنجدر نستمتع بالكنز؟ أو اللعنة بتلحجنا؟